Ha. yu ta veei ta ni da no narachontan kidai chí, ha a an. na xati xatan ini kai cosinar tá, ta ngu na kidai i iin tinru deen yo'o tá, pus chiniño koo ho o on. koo nra yoni a xatan ini tain konrivai, koo kixhí no nruayó, na ha a an ta nguan na kidao iin tiyá a tanguan ná ha kidao nraku, ha ha a an nrivatain ha a an. taza kixhí no nruaxo ná, ku ko'o cafe a ku ko'o yuxa inia, xatan ini na konrivai nida noa, nrivai na ha a an. ta ngu plastico yó na ngu ho o on. barro, na na ha a an. na kotio tute vidi yó na kan na ho o on. taza ha a an. ná na vidrio yu tata vini tá ha a an. nrivatain cuchara, ito ito kano ito lu na nasea na kuxhio ho o on. tiyá'a a na ha caldo a ha a an. na kuchi katio arroz jan.